Kancáti mpurir pëncí mëmpurir pënjeej kël íñaw been këñawëna kël been. Ijeej been, këñaw been akubá këjeej kël këncatëna been. Bakáaţ já baŋal baraf bunkëjeej kancáti kancátna been bunka rafaran kël.